Panji-panji ti'i mangtuduapulu pe'aki wale salumotu kan nan palutu'an kan memang laeng sangpanutu'an kukis spesial wange na'naan panji'sah sa'lumutu pe'en mangtupe'en dalu'pe maanca cabal petangkinator sacadutunnowitu mogeme karna ni'tum panji- ti'i memang panji spesial khusus karna ni'tu panji-panji jerman dai silit si'rinte'ku tempo dia memang sekretaris besar disidit dihakka sima jadi tasioemair panji-panji kalo bilang pan sio panji akiwale ti'sama koema duapulu tigapuluh sio karna ni'ti pawangkerna na'arga dua juta stengah satujuta jadi sio rumain panji-panji jadi saca dumutukan nanang sa lumutu pe'eng nangsa sacalumutu kukis langsa jadi Marupa-rupa model umpadutu antinenang seca pasangankukis barudel kapakeit kapa agar-agar nanos spesial manju sawosa jadi nitunu nawetiwetino kansatoronan sekasedang male akapase katoari minyang lakompati oda pinyang pei reskukernu kapapanciti panutu ampean ampenutu mendeme empheng jadi matuensapi tebal satu dutu nobitu paling tinggi itu satu jam dememoromae.